अग्नि समक यंत कई तरीका ले आग बुझाते एक तरीका हे। कि अग्नि समक यंत्र पानी फोम ओर ठंडा करे ल चीज छिड़काव करत हे। ए ले आग क गर्मी कम हो जाते ओर आग बुझ जाते धान रोकत हे। कुछ अग्नि समक यंत्र ऑक्सीजन के आपूर्ति रोक देते। ए ले आग बुझ जाते प्रासेमिक प्रतिक्रिया कुछ अग्नि शामक यंत्र। आग के संग रासायनिक क्रिया करत हे। ए ले गर्मी कम हो जाते आऊ आग बुझ जाते।